Do të merrja pjesë në turne të shahut për të fituar përvojë praktike kundër lojtarëve të nivelit të lartë dhe për të testuar aftësitë e mia në kontekste konkurruese. Edhé, do të integroja një stërvitje mendore si meditimi për të përmirësuar përqendrimin dhe për të menaxhuar stresin gjatë ndeshjeve të rëndësishme.